tibu nak minndoꞌ c̲h̲eꞌn <hesitation> c̲h̲uꞌnn balorar chu nak dios, stibu nak minndoꞌ c̲h̲eꞌn nkiꞌn guꞌnn respetar xupa y xuma, ic̲h̲ë minn zugax lo, stibu nak minndoꞌ c̲h̲eꞌn nkiꞌn nlëꞌda gik sino ke pasens, stibu nak xkë ldoꞌ minndoꞌ win, stibu nak <hesitation> xkë dziꞌn, stibu nak dzaꞌl ldoꞌ c̲h̲uꞌnn yud xkomier.